Ah izon yah ah ijon yah ezon keme emiya emi oo ezon duo pua keme donbaye gbai egberi betuje be ome ne bibebe on nimi ye teike comunakene ezon dieyi tu bia, ezon be emarenimije akpo be ezon <noise> eme ne ezon duo puanimine eme ne ezon nabia meri bebe emene eni duo pua nimi bele be kroimu dieela zene bo bele kemu dielmieda emene eniduo puanimi belebe die de bia keme sese kpo be keme be gbu dai yo okoko na ama duo pua nimiyo ani emi bra be elomunakene ezon tariyo be oyin mene bra kpo buo kpo ezon ye emane kabo ye ezon ebe menese eseraebesi kene omene zuzu bagha zuzu mo kpo sugha egiren kpe eqiren ghan dobo dobo arekie ke omene mo tie nake pike ba debia omene bulo nake owe mari mene duo mia debi a ezon keme buloma ke owari duo pua debia omene nanu owei kekuleyi nana owei kulo owake nena owei brabe naneowei ya enbane eh seribebe enarelaeh emeba ne okako timine deinbibui de Edein bai dobe odie eyi minin obraduosuoye owe eyerim da begba eyerin be odou eyimini se obraduo suo eh sei ton keme ya amene tebe ye ebitonkemeya ebi obola ye bise bwa bo omu ku lesin do bia meneke omeneba etile omunake mia nake oweye otumene brudo ome ye otumena emiyo labe oba petimi debia tin tinabe eyiama krokro yi tinabe eyiama krokro yi tintina lo lade ba etile be ekiye ama gba osese eki ye bebene nina nimi kemese kon orube die kromo bo osese ake kpekpe do nananimike mese diekromo bo keme sese ake krkpe do bisesie be owermene wari botimi nakene eyi miei yo siyi yai sido oou tuboiyi yai doutubo do ani owo ezon otu mene eyerin be toiupueiya torupua do ezon ere ne aru you digha yese ezon eregha ezonowe ne owei gha omene ezon otuama olomu gbado ezon be oma kene tokoni akene dontuaye gbayi yobe omene kpo ebe be gbene eyiama aredo suama kpo do miedo ezon be emarenimi be ezon keme papa ne a la bike kpo suo dogha omene epie menese osuoyi bikemene ama mona amamonai ama be omutarenimi bene

Ama obe seni eyerin be omene ba preike weni yi zene orekpo weniqla be endi ba eve be ezon kene osinke duo suo do ani done ezo keme kuro you akene bike ame omughe omene bie yo duo nakene you nake ne lagos amo omu timini eyerin arede edon keme lagos kela kpo toru aka kineyerin bar beach aka ko timinakene eyerin ani sese ne beni ose ezon keme kurone yeringha ani ezon keme akpobe ezon keme bane zuzuna qrerere ango ekiyor akene kripei nake timi oe eyerin qrere ezon keme emaredetia emene miminimi qrere ezon na qrere keme se ema ride bia eme ne niminimii amene ke leosi gha ameni timine ezon onlei mo gbilielebia ah enebena owi trebra ke emuweni gha o tiyo ke mu tuo boyila you ke you pua werima ekposi you komu weremo sibi tebra enyli bora eyi dulo bomo akeyeri keye rido timi mo deimo tu kpo ba pva dor akene ango gbaledo mo tama ba you tim ne bo embe oko eme lubala ojeribe endi emi gha seri predo Bo otu mene bo opu pike mene mo de bia tabakake omomo bise eyerinmone eyerimunono on ye ezon bo timi na kene ezon be keritiemugha debia otiba kaketimi ene ezon be keri tie momunene obe gbai egbe rinunese owo bira otumene binyai bike pamudo, amene bemi zini belemenekepieyin ani eyibe ezon otu mini doin dorghaba ekpo emene kpo doin edon genegene kemi ani ke elemu gba do beigbaibe ebobioba areme, ga aretimine bado brase yah areminimi ebie kepakpo yah arebomu minimi, no elomo bo biyo ba egberi gbai aniya ebagbamubra be owebime omene ezon otu mene okoko youpua mudebia younake tuo tuo ko mumagbe emigha o enekiyor be edisenimi yobe ani ecomunake be gabon mini mo biaeyimi nimor hinyobe, ezonkeme benipayo eyeringha, ezon keme beni emiyo ke eyerim bemi evein be enangozi ebia emene kuroi be kabo ebe bo bra singha o ebemi kabobe emene mo kuroi no owobra singhaminimi, ebiyo duo nakene you make biuamake eyerinmuda ov ziniebe ke eyerinmuda, eyerinake tiyoke pieiyine anidiya ekpo enama bemiedibamo kebideinanimi, enama be emu mie debomo debia otabaka ke batimine enye miede bamo done, be egberi miene ogbadabia digan pamukemi, make lomu gbaghamo ezon duo miagha keme donba eh omezon otu mine tribemi offaimene amaduo bogha otumene Amene mieda gbudai, gbudai da ke ezon bo bo mie maybe eyiama mie anatimiye ezon be na bulo omugha ane bemibe ge ebieyi mi ni akuboyi be, amene botu mini premobogha mosa obe preyi ezon be kenake uean be pun ko ge doye nbo gei dobia akpo akene mie bra mie do aniemibra be, bulo be egba brabe oyei bebe be pike buidebia nanaowei ya nanaowei ya dein bai do be bebe kpo baide dobo dobo aripie seitokeme ya aminitebeye, wenikeme mo wenigha keme mo tene gha ye, ani owo bianyibe owo tiebebebe pikebai debia ani tunyina be omu tine ake ne agbuda bemiyebiyo but ebunu opine be emu duo seri debia emene budo nake nanaowei toko ni yi, tokoniki tokoniyi, gbanodia nanaowei ya mbana yowodienmini kukotimi bai de, yokukotimi baibrabe mene kpo okuko timinakene waitimi besevi besevi laeh, eba dein obuni midokpo emene beni okulodo nanaowei ya manaowei ya erein be yo oditimi erein be yo oditimi baido yo ditimi bai do bra be me kpo ode timi beseri beseri lao biberiladebia bamene kpo gbrese siyanopere da wakemenekpo eyerinbomu biseye ke oma akene nanaowei tei

Doloye kpo ebugha, be made in be waridigha, omene mietimi ne do loye keni eeiye la be ezon ere mene binyai ba bidekpo kikai degha timi nakene jalami dia ma ke manakene, trouser ama kene timi weniyi ebugha sise eyi kpo ezon eyerin be ebugha, ezon ere mene zuzu nezla owo orit seri mie timi bra be mie bemi seri eneminise oyin otu ming yenin brabe mie oruseri be numugha timi a wari yei nane abi yeimo everin, eye nin anazia ena zia kpo amene betebe kake tiri omu ere sibe nake bo yeibe per eyi, <noise> yeise na nake erema seledebia aragha akpo oprudo, mo ke eyerin timi akpo, mokemi so, akpo emblebe omugba yibe, zini yopa, emene eyenin timi ba kubo keni edie cadebia eme owa otu mene eyerin bra kedi ne eyerin do okosiotumim menekpo garigan nake bia mene deinimi, owokosiotu yin otumene garigari nake bia mene deinimi, obemi brabe oyin olumene miebuomune eyinene bemi ere kieromomier ha, oyinotu mene eijenyle ba Ye bou omu yai mu, brepehe bre gburo eyiminise mie, mie timine yei be etile kemi o, bomo tiyai twobo amene keba otin do ah john bodo omu kiyai piyo or peter epiyai pugha obogha kpo ba gbado bosimo tiyoke ma emigha o? Ehn emene wari obogha? Amominikpo otin ah diepelaye o eba tiyo kemine emomo wari obogha ne wanbo timi tieki mieyao, tonbra tieke layiahe muketina kene ariye de ehn, but biseri eremene bise bra kpo ta boke ke piemaker ne amene awopreyi, ani bemibe akpo seimoeyibe beseri bike mini kpo ebikike kpo pienakene awomene kpo pregha o, be gakoyai mini kepieyo eyibe mibra be, ebane arinake diyan mo bulo omukagha yobe ebiyo dudake okilo kpo gbe neke eriyi but enadugha emini kpo duloye goanake na diaminimi. Eh ana be emibrabe omene pre ama nananimi ezonebe pre pre pre pre kemi kabo ebe pre kpemi, kumbowei pre kpemi, cabramatu pre kperi, oprozaowei pre kpe mi, kolokumor kpo pre emi ogbia ebe kpo pre emi esenbiri ebe kpo me emi E bani a kini, buguma o mu kpo, o kpo pere mana nimi. Pere mini bi be yai bibe yai ki emi. Ebe da yi otu bibe yai bibe yai ki emi. So, wo be yeri yi kpo be, ye yeri de bia, e kpo bo mien timi aki kimi osuo do., bo otu mini yerin dii ki bibi ni, a mo mien timi, yan, e bo a sele do. Be kimi yan e kiri bo be pere besuo e. A e yerin digha weri a, tibra ki aki mien timi aki ni ani aki pere tuaam do ne? Yerin dii ki bibi ni yo. Yerin di nimi yai bo, bo gbaa de, paul. Emini bo pere o timi yo. E peree suo de bia, wo kpo ba bolou o mu do o. O wo mien yi bra be. E peree suo de bia wo kpo wo kpo ba bulou o mu do o khe mien yi bra be, emini ki amaa daa mu do o. Khomini ki ba timi ne ama be, zini. Ama-daa-bo tua nomi. Bisi tau yi ama-daa-bo be, o ba mo dii mo, bisi o bo kpo ba bisi yo duo ni aki ni yerin buo mo do. Egede mini se kpo kimi-kimi ki timi ni aki egede mini dii yi. Ani emi bra be. O wai zini bibi akini i bimo kpo, i numughan bibi ne, i dolo i na ri bibii pele da kri